Më përqen më shumë të vete te tiatri, përçë di opera ngë jam ndutu espertu, inveci te tiatri ngë ka jeç espertu, sa gjegje, sheh atë çë suçidhir e divërtire.